kiti ti sini yu ña kò´o kixi ni kua ku vilu, ti´ími ka, ñaa tii´n ita ka si ma´a ka taku ti´ími ka ra ña ntani kua sa tuvi Nuri tyu ni kua kee ri nantukuri ña kasiri ta sia´siri koo sia´si ri ñaa ntakumi kiti ntani ri sia´si ri´a taku vilu ha´ra ntuva nta kitu´n ntuva so´o ve´e kiiri sia´si ri ñaa yanu siasiri ixta yanu siasiri kuñuli nta ntakumia ntaniri ini ve´e yo ra sia´siri taku ma´a ra mañu situ so kiiri´a ña siasiri nii sia´siri ñaa ikì´n ha naña ka nahua ntanimi ra siasiri ri.